غاح أفضل الموت قبل شريكي اكيد ، لان ما غاح أتحمل فراقو و لا غاح اطيق اعيش بدونو وغاح يكون فراقو صعب كثيغ وقهغ من كل شي حوليي ، ولا اطيق اتخيل اكمل حياتي بدونو ، لأن عشنا سوى سنين حلوي وسنين ما تتعوض ف زحمي حيل.